مشان تربط الحذاء أول شي تمسك خيطين مستقيمين و بتعبر واحد فوق التاني بطريقة أو بأخري الحين تعمل حلقة أولي ، بعدين بتجيب واحد مرة تانية فوق التاني مره تانية بعدين الحين تعمل حلقة صغيرة و بتعمل حلقة تانية ليكون الرباط قوي و يمسك.